الصين عندها ثقافة غنية وقديمة. عندهم أعياد مثل عيد الربيع، وفنون قتالية مثل الكونغ فو. أكلهم متنوع ويحبون الشاي. عندهم فنون مثل الخط والرسم، ومعابد وقصور قديمة.